Mul om tüül üts suur projekt tulõmah ja taa om sääntse teemaga, et maq arva, taa om rohkõmb sino värk. Et kas saq saasiq, pallõsi, minno avitaq veits seletaq taad asja vallalõ mullõ?